I raha ita amign'ny kiraro zagnié voalohany misy faladiagny avakeo izy misy lé misarona jiaby regny de misy tadigny hely foagna se misy ko ao igny faladiagny ambogny de zay.